أتخلص من التضخم اللي خلى الناس في صعوبة في المعيشة ولكن اعتقد انه لازم تكون في مصاعب في الحياة لأنه الانسان في تطور دائم ويحب المتعة والتلذذ واللي يخليه ديما يتخربط بين الصح والغلط على حساب ناس ثانين لأنه النفس أمارة بالسوء ةالقرأن يقول في سورة الشمس ( قد أفلح من زكاها ).